जूस एभी बर्फ़ हुन तो बर्फ़ टीबी पेडों जेबी पानी खूबी रौन होंडो लगी जे बर्फ़ पीडी जौन घुंडे। या भैरे दी भी लोग घुंडे जाइके बारफ होन पोद्येन्दो त्योंदो का दिरिस्ये देखदे। तबाचो लगोन या जे बरफ पोदनु तो लग ना आचो घूमदो।